गोस् हकलु प्रनि बबे अतिकोइ दरकर् ब। अमर् हकलु प्रनि बबे अमर् गोस् अति नितन् तोहि पोइजन्। अमि गोस् अदिहने कोनु प्रनि जे इतिके बनरो। हे हे अमि जिमन् परे जिमन् अमर् उसोर् सोगुरिअ ब सयु फले अमि गोस् रोपन् कोरतु। अतिकोइ पोइजन्। जोदि तुमि अजोरि होमए ब कोनु कोमन् तुमि होमए उलिए। हेइ होमए कोन तुमि जोदि एत पोलिओ ब तिनित पोलिओ तुमि दि पर् दिने तुमि। पति दिने जोदि रोपन् कोरतु। हेइ गोस् पोलिओ तुमि गोतेइ प्रकिति ब तुमि गोतेइ घरकोन पोरोद्। तुमि एत <hesitation> हेइ जितुनि कि। अमर् पत मन् होमए जितुनि कि गुलोके उस्नत बिधि पेसे। हेइ गुलोके उस्नत पर ब अति बिमिन रस्मि पर तुमि। तुमि हेइ पोलिपेक्तु ब हेइ अरेअ तुर् पर तुमि। भ <hesitation> तुमि हेइ रस्मि पर पोएतन् पबोले पब्ल प। अरो अरो हेइ होमोएस पर तुमि अत्र थकि ब परेब। अरो तुमि गोतेइ <hesitation> पोरिपेक्तु तुमि हेउजे अरो नेउमोल् होइ थकि ब। जते हेइ नेउमोल् हेउजे पोरिपेके तुमि अमोन् ब ओदेल बत। तुमि हेइ पोरिपेक्तु भल् करि रखि बिल सेस्त।